بالطبع ترا الموضوع مو سهل ، لكن مو مشكلي تقدر انك تجعلها عادة يومية من خلال انك تخصص كل يوم ربع ساعة تبدأ ان انت تقرا قبل النوم تقرا في أثناء الانتظار في المواصلات مع الوقت رح تلاقي انك عندك وقت انك تقرا تقرا ملخصات الكتب مو مشكلي قراية الكتب ذات نفسها.